ntía sia´sintiu ñuu ntiu ku ntíaa tiviti ka, ntíaa tityi, ntía mante, ntía tiki´n, ntía ku´a, ntía kuíí, ntía yá´a tikaxi, ntía minu, ntitunteyo ku´ra sia´si ntiu ñuu ntiu tyi nte´yokura ni sana´na nuuntiu kasiantiu ntasantuva nta saa´tu ra ntia tiki´n a´ra ti tiki´na ra kana ri tisi´n iki´n ta tyitu ta ki´i tata ki ki´i tiki´n ra tavi ña iki´n ra tsi ña tiki´n ta ni isia´ra tavintiu sia´si kinintiu ra sa´ra tavantiu ti tiki´n ha santatyintiu ra kósontiu ii´n istari ra sa´ra ña sa´ntaya ntiuri tavantiu ta maquila ri nta va´a ntiu ra tani kisia ñaa kasiantiu a tavantiu ta lu ta lu ri sakasuntiu ra sa´ra sakasuntiu ri nu síoo xina ñu sakasuntiu ri ra sa´ra ña sa´ña sianintiu ri na ntu visilu ri tava ntu´u ntu´ri taxiri ra sa´ra sa tisontiu ña sakasuntiu yá´a nùù síoo ña yá´a ka ku´a sakasuntiu ra sa´ra ntikontiu ña nùù yosó ra sa´ra sa ntikotuntiu si ñaa-m tiki´n a ra tani sinu ni ntikontiu a ra sa´ra sákoyo ntiu isíaa´n ya´a ka nùù in ña tinali ra ika sa nta kavantiu kavantiu ra sa´ra tyantiu takui tyantiu ra sa´ra sio u´va ra siasintiu ra ñaku ntía tiviti ha tuku ra xina ñu kuantiu tyatentiu ri ma´ñu situntiu tyi ti siaki mintiu Kuri ra nta tanta mintiuri ra sa´ra kuantiu tyatentiuri ra ma´ñu situ ra sa´ra sa kisiantiu nta vii vii ntakatentiu ri si takui ra sa ta isinu ntakatentiu ri ra sa´ra ni kitiuri ni tyantiu tisi tinto´o a kisili ra ntatantiu ñu´u si tutu´n ra sa´ra tisontiu ri na ñaa tyomiri tyomiri ra ta ni kuna ni tyori ra ta ni sinintiu ni ntu vitari ra sa´ra sanuntiu ri nùù ñu´u ra koyontiu ri ña in nùù ko´o a a mi takui ña ini ha katentintiu ra kintota´ni miiri ini kisi ka ra sa´ra ña sakuintiu istari sakuintiu istari santiu in ko´o sori ra sa´ra tani sinu sa ñaa kisiantiu kintiu yá´a ityi ra sakasuntiu ña a sa ko ii´a ra ntikontiu nùù yoso ra sa´ra tani sinu ni ntokontiu ña nùù yosó ni ntua ntía ra ñaa kiintiu luvityi siti li santakantiu ka tisia´a ra sa´ra ñaa-m ika ña santakantiu ntíaka ra si ntantiu sakuatyintiu ña tiviti a koyori kuari nùù ntía´ra sa´ra sa kue kue kitimi ri si ntíaa ha kuari ra sa´ra ña. tani sinu ntentiu ra tyantiu ii´n tyantiu ntuva nto´o tyantiu ra sa´a yuuntiu a ru va´a ii´n va´a ni ra sanuntiu ra sasantiu ixta siasintiu santiu si ntía tiviti ka ra ta ntía mante katyitukuntiu ra mante ha´ra sa ña yaa numintiu hua ra ñaa sianuntiua nùù hara sa´ra sa kisiantiu sa va´a ntiu savantiua kinta nti kintatundiu iñu ña ra ntakatentiu ña ra sa tyantiu kisi tyoo ña ra tani tyoo ña ra sa´ra ñaa-m kisiantiu ñaa a yá´a kuíí a yá´a ku´a nahua kunimintiu kasintiu ra sa´ra ñaka tyikantiu xaxintiu ña ra tavantiu ta in ta in mante sankantiu ra xaxintiua si yá´a kuantiu ra sa´ra ntyi kua kutyatumi kunintiu ra ta sa´a ñahua santiu si´ña ku ntía mante ka ra ta ntíaa kuíi hara ko kuantua hua tyi ña yá´a kuíí a´ra ña sintiu nùù yavi hua a kuantiu yavi ka´nu sukuilla a yavi ntixinu ra ika sintiu yá´a kuíí ra kisiantiu ra sa´ra sa ñaa satyoontiu ña a sakasusontiu ña nùù ñu´u ra sa´ra xaxitundia si tinana soo a tianana ku´a ntyi kotomintiu kasintiu ra sa´ra ñaa-m ñaka santiu ra sa´ra sa kuña yá´a kuíí yá´a kuá ka´ra sani nùù síoo kasutukua santiu ra ña sa tyantiu tinana kuá sia ña tyantiuri nùù ñu´u na tyori yokori ra xina ñú´u yá´a ka sa xaxixntiu nu ko´o ra tyantiu ii´n tyantiu ra ña nisintiu taxi va´a ra sa´ra tavantiu tinana nu ñu´u ra ña ntakatentilu ri si takui ra sa´ra tyantiu ri kintantiu soori kintantiu ra tyantiu ri nu yá´a taxi ka´ra sa ña sa xaxintiu ri si yá´a ka´ra vii vii ntakava nua ra sa´ra tynatiu ii´n tyantiu ra ta u´va so ntiara sa´ra ñaka hua tuvantiu kasintiu ñuu ntiu ra ñaa ñaka ku nùù ntía siniyu ña ya ñuu yu.